إي نعم مهم چدا مشاركه الشباب في الأمور السيايسه لأنهم يمثلون المستقبل و آرائهم تقدر تأثر على القرارات الشباب عندهم أفكار چديده و مختلفه و مشاركتهم تساعد في تحسين المچتمع إذا ما شاركو ممكن تصير القرارات بعيد عن إحتياجاتهم.